Chaupa chau, chaupa juri, chaupa siu, chaupa ova, chaupa pandepo, chaupa irundɨ, chaupa mboapɨ chaupa mokoi, chaupa mopetï, juripa chau